जैकेट के कुछ अलग अलग प्रकार ये टाइप के हैं। परक जैकेट, ब्लैजर जैकेट, क्लासिक जैकेट। शेफ जैकेट, डेनिम जैकेट, लैब जैकेट। शेफ जैकेट के खाना बनाए समय करते। लैब में काम करे के समय एकर इस्तेमाल करते। ब्लैजर के इस्तेमाल शादी पार्टी में जाए के काम आएल।